Sochlarni o'rashning ko'p usullari mavjud. Masalan, oddiy to'r yoki burchaklar bilan o'rash mumkin. Ushbu usullar sochni tartibli ko'rinishga keltiradi va uni boshqarishni osonlashtiradi.